بصراحة، وجتها أروح أشوف أبوي كيف كان؟ يعني كان أعتقد أنه وجتها أبوي مثلا شي عمره شي سنتين أو ثلاث سنوات وقتها بشوفه وش كان يسوي وهو صغير، أو بعدبعد خلاص ما أرجع مرة ثانية للزمن الطبيعي، بجول له بابا، ترى أنا أدري إنت وش كنت وش كنت تسوي وانت صغير. <laughs>